<noise> ngu thodum sa ve ma guama, guama musnung ma chalan ma mudu ma ngua ve mar ngeth taithi chai <noise> de ngo de <noise> nguve ve ma kama tu lotu aithaik de ngo da ngu, latuma kama sabbath. Da ma chunang ga avapi chai da cha mirka mork na cha mu cha ma ti kuar a cha mu cha, da kun ang ga ava pi chai ka mu cha dasik ti kuar a ta mor tha mor tha tet satham na va tha don satham na de ti ma ti nun. A da kave chana tha dak, ai ngo de ngo de ngua ve ma ngeth dasik ngo dasik gua vle achi dasik ngua tet ngua tet save ma du ngu ma ngua ti chun diva ngu na ri a morka ava matha man. Ngn nari a morka ava mathamun, amorka ava mathamur da ngo du ngu plek vadi ngu plek vadi ngu tavung. Kama mambu da ngo da ngua vit sa ngeth, ura ngu nari amorka ava thodam ngu tal guma <noise> thalangngum da ngua tet save. Umo du gitang nga tha ma ithang ma chalan a uti kana na ngeth ang nga tha ma. Agit ang nga tha ma <hesitation> a lotu angnga tha ma pogram ma clan auti kana ut tam mes tam ngeth pe ma kama chunang ga avapik <noise> de amar na ngeth. Nga tatna thum ut ma chalan a ang ngu thais na ut da tha tik kana na chama angngu thais ma tha tik kana na chama ithang tamo sa chama ngu thais ma chalar athi tavung ura tha tet sa ma ngeth ma ma thava ma athavama athodum ma calan a tha tet ti tima tatet diva de umo dout tik kanana ngeth. Da ngo da gu valek achi vadi asik ngua tet save sama kama, ma ithang glan avi chai du ngu pa lek ia vadi ngu nari amorka avathodum. Da ithik di chini muchus do chule ngo ve bung, ambes ngu na met sa ngu na met ma ngu na met ma ngu na met vangu na mon sa ngu na nari. Ti ri chok klongo ve va bung muchus da nguar guma thalangngum du, ngu lu ngum, du ngu lu ngum <noise> mamar a chalan avik da <noise> ngu lu ngum da ngua, ngua tha mun <noise> dai asik ngu lu ngam du umo da mar glam ut. Klan a ngiait save va kama chunag ga clan avichai da ngiait, da muchus da ngiait ngilu gia rovek <noise> ngu lu gua rovek amarglam ngo umo navtha na. Umo doki umo. Umo klan a i uthet ma kunang ga ava pik ma uthet sa kunang ga ava pik ma thi kuara tha kunang ga morka ava pik ma chalan a tets, umo un dun btha na da ngi lu da chama arura doki ngi lu da athava ma ti van <noise> tima uthi tlu na da chasni a autha rovek nana da autha lik, autha lik rek nana da umo undon sam na da amar pes. Da amudu amorka da cha mu kunang ga ava pik vasik umo undon dun umo lu uthi nun sa vtha cha. Ka morka cha varas ia <noise> mun du ma de cha mu cha kunang ga ava pi chai, dasik kule da tha mo tha dunstham na va ti nun savtha cha. Ngo thai thi chai da ngo da ngua ve mangeth. Mun do ma angngu thaim ini na ngo gu mamukiom da umo da nave ma kunanga avapik. Ithi chai, da ngo thathi chai da chok ngua ve ngua sung ngar mar ma chorot kun ang ga ava pi chai da chok mi thu das kunang ga ava pi chai da vono ma chan a morka cha chun na da chatha ut sa vono, da kunang ga ava pi chai dasik umo un don satham na vasika <noise> clan avikia ngia chule ngie chuanai, kule ngo chuanai chule chuanai, <noise> sa stamar a chu ngang ga ava pik da umo un don sa thum na uth nun sa va ka morka ma sagek ma le ka tham ma ut. Da cha thum ma a magit umo <noise> da cha tum ma ut. <noise> da cha thum ma chama ang guang ambik masok, ngeth koki. Ang ngit koki ma vono ma cha thum morka cha thum ma ngeth nga mor doki ngamo nga, ngathi ma <noise> ngathi tavang nga tes mambu sava kamorta ma sagek ka thum ma ngeth. Da ut tai thi chai upe thai thi chai da upe doki umo doki pe sak nama chunang, kunangga vapi ai da ngo du da ngo du ngo da gua musnung d. e kusek ngu tingngim gam morka da ngia chram ia kam orka chusek, ngua thu gus nung savtha cha <noise> ki vi cha, ka mu kunangga tha ti chai. Kamu cha da do dum setham na dava <noise> ngua thonsa tham na da mamar a ngi lu de gia rovek da nga mor, nga mor vtha na. Gisnia mali chule nge va bung da bes mamar a ngi na tlu amagit. Dat ptha nge, chule nge da ngia than sa kama ithang glanavik da mamar a ngi lu. <noise> Ngi lu chama ngi lu calan avi chai da amar pes. Ngi lu gi a rovek nga mor utha na. <noise> Ia da calan avi chai da ma mar a <noise> authama autha rovek nana. Ngi athes, uth thes pa na ia, authalik pek. Ti ngi lu da save da am mar galam ta sangar giathik, ti bon nana na mesmes <noise> klan avik. Kunanga ga ava pik ma ngua thet da bes mamara ngi lu <hesitation> sangar, ta sangar ma cha rot ma kama chunang ga ava pik ma clan a mir ma angngu thaim gi na ngo da ngua ve thai thik doki ngua ve kunang ga ma saggrk amork a cha mu cha. Asik un det satham na. Ia da dung avik <noise> choki goma. <noise> Ngo da mir ma athaimgi na ngo da bes ti kuara chivi chi ma morki na ngo. Abes ti kuar a ngu a met, do ngua <hesitation> mens ngua met monel ma clan agit. Ka tha kunangga vapik do chok ngo dasik gu cha dung gi da acharot ini ia gua nga ma kunam btha nas, ngu na mu angnga ma aithung tha nas <noise> ngu na mak ptha nas na nga git. Kadang gi apik ma ngia thet da amorka amos sa chi acharot ini ia ngi, ngi nama slavona chi. Ngia dram a mir ka morka cha von un na chadangi api chai da a morka kama athodam da drchai ma upe mang ngeth de. Asik ambes mamar asik, ngi na ma ngi na masana. Choki upe ma kama ithung glan avi chai <noise> doki ngia tik kana sanas mamar. Mi thu na sot, uthet sa vono da chunang ga ava pi chai da umo und dun sa nas ma kamorka <noise> sagek deva chathu alat mat ka <noise> da chavi cha chama, chatas savtha ut mor.